يعني نعتجد انه الافراد فعليا عندهم حق <hesitation> تحديد مكان معيشتهم لكن مش في كل اوجات حياتهم يعني الاطفال ما كان ما بيولدوا وما كان ما بياخدوا جنسياتهم او بتكون نشأتهم لكن اذا بكبروا بكون الهم الحج ان هم يكملوا هون او هون يسافروا ما يسافروا. بيكون الهم الحج انهم يحددوا انتمائهم للمكان اللي بيشبههم وبيرتاحوا فيه.